Honreku dundó kudí niunka chiundó té jo kudi ñokui na kudú va'a vanró kodikonró, iin li'a nruté hu u un la'té najanii, cuenta ná kuduando kuxhí hu u un já té de limon ján nrí uj <hesitation> lalini njavidii ké té nguía kondo cuenta na kuduvandó.